Igo tore na omogoko, aseeee gotoka muna intwe na abanakenya ense eye yaito, Kenya yaito na ense ase asesenirie mono, ntobwate abanto bakorwa korwa chinse chai chia ng'umbu bacha korora abanyama tobwate buna chisimba, ntobwate nonyeeee buna intwe kenya iga iga mono mono, kere emeyega yabeire ase chinse tosinyaine na chirochio intwe na abanto toanchete omorembe. Nabo okonyora buna kere babwate emeyega yabo igo tokobarangeria ense eye yaito omochie omonene o nairobi. Abangambi baito baikaransa barangeri chinse chiria, nabo twarorire omorembe ochire ase muna ense ya sudan, ense ya ethiopia nonye ense ya rwanda. Na ase eng'encho ya omorembe oywo twakonyire chinse chitosinyaine nachirochio abanto ba chinse echio nabarabwo batwanchire mono na intwe twabaanchire. Mono, ekero okorigereria ense muna eye ya south sudan, ekere barwanete bagacha kenya iga iga omochie omonene o nairobi, baikaransa, bakagamba kere bachiete nabo bairete buna togosomia abana ecurriculum yaito nero bagotumia, naende egakonya abakenya kogenda ororo gochakia chisukuru, bakorire buya naende nonya abana ba sudan mbuya bagokora naende nonye kenya iga iga abasudanese mbamenyete iga iga, mbuya bamenyete. Egento kende ndatebe, ense eye nesesenirie na abanto bakominyoka, korwa gusii aria ntobwateeeee munaaaaa nyantika mayioro, iga iga korende ase rift valley, ntobwate abanto bakominyoka, muna eliud kipchoge, abaaminyoki na abange batokonyire korenta ense eye yaito amo naende kogera ense yaito komanyekana ense engima ase etalanta eywo tobwate. Ekenya yaito nero abanto abange igo bare abakristo, igooo bagosoma ebuku, ntobwate abaisalamu, ntobwate abaindi. Bonsi ku twaikaransire iga tokogamba etogokwana muna muna abanto abaomo, naende ntoanchaine intwe ntwangaini. Egento naende kiangokiri, inche ase ense yaito, iga aria america, omwana oria hilda momanyi, gatenena bono gakogenda ekongres, etokoigwa buya ase eng'encho korwa kenya iga iga aria nyamira county, na intwe ntobwate omwana togoetogeria, twagokire naigo bono iga kwo abanto okwegena abanto bakorwa korwa ense ya kenya buna na abanto baechogete naende na abanto bare abagambi. Nabo arabe omogambi e ande onsi ase ense eye. <hesitation> nto kende naende twaanchire ense yaito igo tore chikabira emenwa ao ao ao ao ang'e emerongo ebere, kere korigereria abanto aba bonsi mbabwate chi enchera bonsi bamenyete, ase okorigereria nabo okonyora muna, omonto buna omogusii gaanchete obokima na amabere amaruranu na echinsaga, na embori. Gaachire bomani, nabo akonyora iga aria bomani barabwo igo babwate chiombe. Nachio bagokama na amabere, bono gaikire iga aria, kabwate amabere, nere mberi mbuya akoigwa, naende, kogwachirete tabaka iga aria ntobwate esoap stones, echio chikoniwa ense engima, naende chiaretire efaida enyinge sana. Maate iga aria ase tokogenda ase akorokwa muna nyanza, ntobwate abaminto abu endagera yabo enene mono na enswe. Enswe eye, mbatosomia tokamanya twensi muna enswe ng ngokonyere omobere naende enswe na eriogo ga ebwate egento tokoroka muna omega 3 etari gotoka ande onsi tatiga ase enswe nonye chianga enchera chiiii bakorosia chianga chiabo, nonye chihome chinyomba enchera bakoagacha, nchiri kobwekana lakini nabo okorora kera omonto enchera eng'ao eng'ao akoagacha enyomba yaye nkomokonyere ase ekobeka efamiri yaye ase agaya. Naende twensi, nyasaye natoete obotugi, koragende mpaka ma lamu maate, ngotuga bare chiombe, mbabwate chibunda, bokogenda limuru, chibunda nchiroo, gokoenda gusii, gokogenda bogere chibunda nchiroo. Igo binto mbire okonyora twensi muna ense ntobwate. Naende kogocha asee oboremi eki ntabwati nabo okonyora ande iga aria nkotoka bare, muna bono, gusii nyasaye iga atokonyete tokoamia amatoke, ntobwate chiavacado, ntobwate emesii, egoansa mono, lakini bono kere egantagete gose naaa ecoconut nataka iga, gose riembe, bono igo nkogenda murang'a goseeeee ng'ede mombasa, gose ng'ende marakwet, abwo nabo nkonyora amaembe, amaya mono, amaansu atarigotoka gusii. Eki bono gegotokonya intwe muna abanto abamo twaba egento ekemo, naende ase chisukuru ntobwate ekio muna tokora music festivals, nabo okonyora abana korwa maybe esukuru ya western iga aria webuye, bagotera ogotera kwa abanto ba somalia, bono eywo yatuorokia intwe na abanto abamo naende, eki oria agokora, ko kere ekiya, naye nabo kegogokonya. Naende, kero kwabeire na abanto ao ao, orore muna bagokora chinyangi chiabo gento nkemo kebere, okorora muna na ekiya. Naye gwateba yaya, na intwe seito iga aria eke ntori gokora iga lakini bono, tigaaaaa na intwe tokore muna mogokora. Muna omofano, kero ogochaaaaa ase tokoroka muna iga iga uasin gishu abanto baito, barabwo bagochaka bakoenda bararata omochie, batebiwa chiombe naende binto ki morarwe, bagokora, bagenda egento tokorwa goito, nabo enge enyangi, bono gekoba engiya mono ase eng'enche aria buna iga aria gusii, gok tokogenda tomane chiombe, kwanyora rituko ria enyangi igo togo tokong'usana mono mpaka enyangi yanyorwa abanto bagechiwu. Lakini aba kobachire eywo entang'ani korata omochie naende bachire bamanire chiombe, rituko rie enyangi omonyanyangi kagosoka kong'usana nkoiyo enyangi gegosoa mapema, abanto bakora mapema naende abanto bagoka igo ase eeee ense eye yaito tigaaa nyasaye atokonye. Twanchane torore gento ki aseee kere ekiya ase abanto bande naye okebwatere igoro okebwatera amo egere totare amo. Naende egento kende kere ekiya intwe ntosigete abasae ntobwate amasikani gocha ase abana baito chinse chinde omwana omosae kagokwana abagaka bakomotebia buna kira, aye iga ore omwana tomanyeti ekio ogokwana. Lakini intwe, ase twaikire democracy yaito igo togoikaransa twategerera twateba yaya omwana gatebire igo mbuyere gose bombe, twaikaransa rende twasemia omwana twachikana naende ki naki giatokonyire chisegi chiakeire naende twanya gotwara segi ase ense yeito.